Roa karazaña avao raha ny ny voankazo añiko isañandro da ny pô letisy miaraky manga zay. Satria zay avao mba misy matetiky amiñay atiky. Da no resaky legima izy da kôkômbra miaraky pôme de tera avao ny fihañiko isañandro.